Më pëlqen të shkoj në një ndeshje sportive për emocionin dhe energjinë çë ndihen në tribunat. Tifozllëku për ekipin tim të zemrës dhe ndjenja e komunitetit mes tifozëve e bëjnë përvojën vërtet tërheçëse dhe argëtuese.